Mi cunosu pa tantu la cültüra giapuneiza, sai ch'al e ün pais ëndua la tecnologìa al e propi ëmpurtanta, ma sai pa d'autre d'autre coze perché al e ün pais trop luntan e trop divers rispèt a l'Italia